Iu talìu spissu lu telèfonu duranti la jurnata. È impòssibili nun taliari lu telèfonu pirchì nni li nostri jorna si na pirsuna t'havi a diri qualchi cosa o havi bisognu di tia, ti manna un messaggiu o ti chiama cu lu telèfonu. Sparti a chissu, talìu lu telèfonu p'aviri nutizi, circari informazioni cu internet e gràpiri documenti ca sunnu sarvati nni lu telèfonu.